انا بصراحة أفضل ان اتقدم مية سنة قدام عشان اشوف الدنيا وصلت فين. فتعلم من التكنولوجيا الجديدة اللي هتكون موجودة لانه خلاص الزمن اللي فات ده خلاص عدى. ملهاش لازمة نرجع لها مرة تانية لكن المستقبل هو اللي فيه فرص لسه جديدة وفي الحياة وفي ناس اللي قدامنا طريق طويل.